Ia, antony ilàvan̈a masìny fan̈asan̈a lamba àby io zen̈y, <hesitation> izy baka zen̈y fan̈asan̈a lamba. Aviô zen̈y asian̈a asivanao ran̈o zen̈y an̈atin'ny masìny io afaka asian̈a <hesitation> savòn podira savòn aviô amy zay lambanao koa zen̈y atao ao. Bòka iô amy zay izy voasasa ndreky voaôbana, abôkaiô me- me- mety direkty atapy.